أول وظيفة لي كانت مساعد في المتجر بالنسبة لي أستمتعت فيها لأنها علمتني كيف أتعامل مع الزبائن وأحل مشكلاتهم رغم انها كانت بسيطة لأنها كانت فرصة لتعلم مهارات التواصل وتنظيم الوقت. كانت بداية تعلمت منها أشياء كثيرة مهمة فادتني في الوظائف اللي بعدها وصارت جزء لا يتجزأ من شخصيتي.